Mah kora- koa raha magnan'zagny fo zany ro tsisy ke tsisy raha havelogno olo é olo efa difotrin'ny rano jiaby efa sempotra maty boka jiaby é tsy oe possibilite ahavelogna zagny é maty ampologny tegna maty é.